एबे कुन्हु मोरके पुछ्बो करतई जौं गौंव क ओथिय अ घरवामा रहबही कि बजारमा कोठा ले के रहबहि, मुइ मने गौंवै क घरवामा रहब्सु होला । कतौकी एबे गौंवामा जौं ओथिया सुबिधा सभ बजरावा से इचिका कमे भेले फेरी बडै, यह्ँवाक बैरवा पानीया त एकदम ओथिया से ताजा बडैन त साफा बडै । एबे बजरावामा एबे जौं ओथिया सुबिधा इचिका बढिय बडै, सुख सभ बढीय बडै भेले फेरी त एगुडा कोठा कोठा मा रहे परै बडै । की त काम करे जो कि त एबे घर एइले उहे कोठवा, कहवा एबे बुलेके ठौरा हैने हसौ जहवा गेले फेरी इकिका हल्ला होहल्लई हसौ । एबे किहो चिज फेरी ओहवा किन के नै खाए परसउ एबे किन के फेरी खाएके एबे ओकरमेहेसे एबे जम्मा ताजा ,बिरो सिरो घलाईली तिउना सभ फलफुल सभ हसौ । एबे गौंवा घरवमा त एबे यपने जमोले हबही ओथिया तिउना सुउना एबे जाके खेबही एबे जम्मै ताजा हसौ । एबे कखनो एबे तोर किहो ओथिया काम करै करैक हरियाइली हबहि, झ्याउ लगै हतउ एसो बारीया ओरि जेबही मजा लगतउ तोर ओथिया दिमकावा कहदेउन एकदम शान्त हतौ । एबे ओसने झ्याउ लगले त एबे खेत ओरि बुले जेबही फेरी डौले लगतउ । एबे इहे इहे चिजवा ओथिया बातवा से मोर मने सहरावामा रहलेसे मोर गौंवा घरवा मा रहेके डौल लगसौ ।